Ia, izy kôa aminakà edy posibla tsara bekiny ràha zen̈y, miasa, man̈ampy olo tsy mangataka vôla, tsy mitady tombony. Ia, fôtony zen̈y izaho kôa efa man̈ano ràha araiky tsy voatery mila valiny fo fa mba tia han̈asoa, tia han̈ampy. Bàka eo amin'izay tia hitôndra zen̈y haiko zen̈y izaho, tia hizara zen̈y koà maimaim-poan̈a amin'ny naman̈a hafa.